Пеш аз ақди никоҳ бояд шахсияти ӯро хуб омӯхт. Муҳим аст бидонӣ, ки ӯ бо аҳли хонаводаат чӣ гуна муносибат мекунад. Аҳлоқ, ҷаҳонбинӣ, диндорӣ ва одатҳои ҳаррӯзаро бояд баррасӣ кард. Шарики ҳаёт бояд боэътимод, меҳрубон ва масъулиятшинос бошад. Танҳо муҳаббат кофӣ нест. Фаҳмиш ва эҳтиром низ заруранд.